عندي تجريباً ثمان أزواج أحذية، كل واحدة لها وجت ومكان، وعندي كمان خمسون قبعات أحب ألبسها كثيرًا في الصيف ولما أكون طالع برا، أما بالنسبة للنظارات عندي نظارتين شمسيتين ونظارة طبية، يعني أجدر أجول عندي تشكيلة حلوة.